Gukorwa na maisha mega. undu wa mbere. ningenagira ngai na ngacokeria ngai. Ngatho ni kumbiga vauambigi te na vau anginyitie na vau anginyitie. Nii ngenagira ngai wakwa tondu niumbikaga maundu mega na matugi mengii. Ucio wingi ni ngena Ni njokagia ngatho tondu ningoragua na ugima wa mwiiri. Ndiana kuniara Mundu gutiemundu wendaga kuniara na ningenaga ana gukorwo nina ndai Nina ugima wa mwirii ni undu ngenagira ngai na ngenda maisha mau ni mega. Gukorwo na arata na andu a matura aria twendanite tugutara guikarania na Na andu wega. Tariu riria wina thina mundu wa mukumbu niaguka gukuria. ngania nindwii utainakio Agakuretera. Na ringi nimendaga gukorwa mbiganirite na ngeganira na kiria ni nakio. Na nga <hesitation> Gukenera ngai na kiu ninakio. Undu wa mberee kiu kanini ngoragua nako nimvesaga ngai wakwa nithomithetie ciana nacio nimvotaga kuigurira nguo nimvotaga guika na nimvotaga maisha mega mataina thina matainaa uvaragania kana nduii. Arafu tena ungiroria ugaturania na mundu wa mukumbu mugutura mukirumana ndungikorua wina thayu tondu ririaa ukuona thiina ndangiuka gugutehtia na riu niuvatie gukorwa mwendanite na mundu wa mukumbu niguo mwikare na thayu na mwendanite. Niguo mukavotaga gutethania. Na ringi mbia ticio indo cionthe. Nwangirwe nina thina nina mbia na mbia icio ciakwa ikarega kundeithia. Nwangorwe ndaina mbia nina thina na murata uria wakwa wa mukumbu auke andethie tondu nitwikarite wega nituregucara nituraika maundu vamwe <hesitation> Nituracera vamwe nitureka tumaundu turia twingi na twega. Kambuge gutura muturire mwega muturire utaii we iguni utaii wa kirathi kia iguru. wanawe nugukorwo tu wina muturire mwega na ugakena na kiu kinini winakio na ugakorwo wina thayu nginya ngoro na gutiri kindu kiega na kinene ta gukorwo wina thayu wa ngoro tondu anariria wina cio. wina thayu wa ngoro. nitakwa utanii. Nariria utarii wina thayu wa ngoro nitakwa wina cio riu koguo. tungikara tumaisha tuu twega tunini na kwenda ngai. na ngai tukimenyaga atii ngai nike utugitagira na ngai nike utumenyagirira. Tungiga ngai mbere maunduri monthe muturire uyu ni tutura twega ni tutura tumaisha twega tutaina thigithigi tutaena thagathaga tondu ngai niatuvete utonga ucio wake wa ngoro tukavotagutuura muturire mwega wa kwendana. Wona murata waku ukona taka wiona wona ina thina ukona niwe ina thina na mugatethania na njoke mbuge mbio tisio maundu monthe na mundu nieganire na kiu kinini enakwo na kiu ngai amuvete as long niaravota kuroria ciana ciake niaravota kuva ciana ciake irio niaravota kuva ciana ciake kiria marenda nguo na maundu mengi na niagite ciana ciake uria angena ciakire atorori ucio na maisha mau menamo ni ningeuga wina thayo na maisha mega ma gutura cuega.